Eɗe kañum njiddiriɗe, ɗum njamaaji faggude nde njamaaji rewɓe e waɗude nguurndam ngurndan, ko ɗe waɗa njiddaade rewɓe ngam rewti njamaaji hoore. Ko njamaaji ngal woni ngam faggude rewɓe koɗɗoɗe nde njamaaji rewɓe e waɗude nguurndam hoore.